سیمنٹ مکسر ایک مکینیکل یَنتر ہے جو سیمنٹ، ریت، پانی تے کُجھ واری چھوٹے پتھراں نوں اکٹھا ملا کے کنکریٹ ملاؤن لئی ہے۔ اس دے مک مقصد ایہہ ہن، پہلا کنکریٹ تیار کرنا۔ عمارتاں، سڑکاں، پلّاں، بیڑیاں، فلورنگ وغیرہ لئی مضبوط کنکریٹ بناؤن دا ہے۔ دوجا، محنت بچاؤن دا ہے۔ ہتھ نال ملاون دی تھکاوٹ والی پرکریا نوں آسان تے تیز کرنا۔ تیجا، سامان نوں سَمتُلِت بنائے رکھنا۔ سیمنٹ، ریت اتے پانی دا مِشرن اکسار ہووے تاں کنکریٹ مضبوط ہوندا ہے۔ چوٹھا، تیاری دی گتی ودھاؤن دا۔ وڈّے پتھر تے درمیانے کمّاں لئی اکسار اتے تیز کنکریٹ تیار کردا ہے۔